मोके दोरहुनामे सलाद लेन पसन्द हए । मोके सलादकि संग फ्रइड चिकेन, मायोनिज, और केचप खात गजब स्वादिष्ट लागत हए । सलाद पचात भि हल्लि हए । तभि मोके सलाद खान पसन्द हए ।